غوښه باید زر تر زره فریز شي. په پاکو پلاستیکي کڅوړو کې یې واچوئ. ورځ او نیټه پرې ولیکئ، چې تر ډېره وخته یې وپیژنئ. هر ځل دې لږه اندازه وویستل شي، نه ټوله یو ځای. یخچال مو باید تل یخ وساتئ، چې غوښه خرابه نه شي.